Ma näe külh, et ti prooviti määnestki kunsti siin tetäq, aga midä ma viil rohkõmb näe, om tuu, et teil ei olõq lihtsält kunstimaidsõt. Ti ei suudaq mitte midägi vahtsõt tetäq.